أكتر شي غريب صار معي لما كنت رايح العمل ، و كان عنا اجتماع مهم ف فجأة بلاقي نفسي في مكان خطأ ، بلاقي نفسي في مكان أو في اجتماع في مكان تاني <hesitation> حاولت إني أوضح لهم الفكرة و إني موجود بالمكان الخطأ صارو يضحكون علي ، أنا مدري شلون وصلت لهذا المكان.